أعتقد إن الأطفال في زماننا الحالي يعني, أجل سعادة من زماننا بكثير كمان, مع تطور التكنولوجيا, والضغط الإجتماعي صار عندهم هموم وأشياء كثيرة تشغلهم, جبل كانوا بيعيشون بسلام, وبساطة, لكن اليوم مع كل التطورات صارت عندهم ضغوط للأسف.